Yenranda nutu tenrá chí chi nakachinre dio jun ujun diko kiti ye'e kiti sando iha nikanutu ni'a ndanunia ujun, gachinde tuña'a ndikana'a nunnguan ndoján tuni nakachiye nana'na tuña'a dio jun ndio ndaketuña nda ya'a ngue nguni tu iin endio ndakayutuña kué enganu yutua ha yangugu nguti'a, ye'e jun ndanuté kute ndigo kachí kitixan ngungu ti'á sandu katunu hi iha, iho jun ikueka nichindé ndubu jesus ña'a chi kué inka xhi xhindi ian ngué enujan kué ka'a nun kutu'u ndatu nuné.